اللون <hesitation> الأحمر بالنسبه ليا <hesitation> يرمز للحب والمشاعر وكذلك يرمز <hesitation> للشجاعه أما عنا أحنا في تونس <hesitation> اللون هذا <hesitation> مرتبط بالفخر الوطني في دم الشهاداء و المناسبات <hesitation> الكبيره زاده تزين الأعلام <hesitation> والمهراجانات <hesitation> و غيرها.